أهلا بيك خويا عندي ليك أحسن كرهبة، آخر موديل، الموتور متاعها واحد فاص ستة تعطيك قوة واقتصاد في البنزين، <hesitation> من داخل الكرسي جلد، <hesitation> وفيها سخان وفيها تبريد وعندك ال يخدم مع و أكيد خمس سنين ومرحبا بيك كنتحب نعملو دورة تجريبية.